الشخص الأكثر تأثير على حياتي هو ابوي, كان دايماً يشجعني على تحقيق أحلامي, ويعلمني قيمة العمل الجاد, أذكر كل لما كنت أواجه صعوبة كان يقول لي لا تستسلم, حاول مرة ثانية, هالكلمات كانت تحفزني, وأحسنت إيماني بنفسي, بفضل توجيهاته صرت أقدر أواجه التحديات بثقة, ودائما في بالي كقدوة في حياتي.